Abʋɛ nʋ ikiɛ kɛka ɛsɛmʋbɛ la, mɛ abue ɛfʋɛde la mɛ edola maxa ɛsemʋbɛ bʋadʋ bʋadʋɛ ɛsɛnʋbɛ nanata mɛsɛbɛ bʋakʋ yaxa kebebɛ lawʋ mɛ ɛdia bʋakʋ ɣnadʋ awʋ alieli kʋ yaba lomɛ alo yaxa Kara bʋakʋ yakʋ vam yakutʋxa tatʋ ɛsɛmʋbɛɛ kʋmi atʋ nali kabeur alikali la alʋ abeur ɛfʋɛ kafɔxa ɛsɛmʋbɛɛ la mɔlɛkɛ nʋ yakɔsʋ nʋ ala nana mʋa akana mɛ mʋa waksʋ nɛsɛ mʋlila mɛ awʋla nwunani ayɔ ʋswli nʋ ayɔ <hesitation> alɛbʋakʋ awʋti wam lɛ kʋ adʋ umɔsɛ la atam kaʋli la katam katʋ wʋ yakʋ ba ɛsɛmʋbɛ nɛfɛ la ɛsɛlʋ wam lɛ ɛlʋ ɛlʋ kɛmakʋtʋ srɔ yakʋtʋ vam yakʋtʋ badʋ yanɛtʋsʋ yakʋtʋ bayɔ ʋslsʋ ɔdʋ yakʋtʋ bayɔ ee ɔɔ ɣwɛsɛ ɔdʋ yakʋtʋ bayɔ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ bʋamʋ ayɔ vsɛsvɛ kaba alila yakɔsʋ nʋ yɛtala ala nana avanu avliyɛ abʋkʋ yadʋ ʋkʋlʋ sɛ abʋakʋ yavani yaka <hesitation> ɛkata nʋkʋli adʋɛ kvyɛ bʋakɛ bʋakʋ utsre iliekʋ la kena rami kena kpɔxli dʒvksla ɔmabʋbɛdiɛ kʋ alam ekelee. Nɛ ɛsɛmvbɛ la kabeur ɛvɛ la manadʋɛ nv kɛba ram kɛbasʋ itenede ayaba dvyɛ nʋ kaba vam nɛyaba kabawa avlam ɛsɛ layɛ ɛsɛnwbɛ lɛ ɛsɛmʋ bʋɛdi bʋa mʋ abala mɛ yɛla avani yakɔsʋ ɛdiɛ bʋakʋ abvɛyɛ keye kele mɛ okele la kʋ ɔkpɔkɔ nʋ <hesitation> ɛga kɔmefʋe kɛ nayili ananaba ɛsɛ mʋbɛ bʋa mʋa kɛmavan kɛmalɛ ɛkpatʋ ni eklidʋ kʋ ala nanani dɔk ɛsɛmʋvɛ la ɔlɛ ɛkʋdi kabʋɛ.